Keu keu laku ami pinda lehinae, ami laa lehina ma ami tue, lehinae lehina rikedu, aku ba mana wale mana aa ma, mati sepindae matinu matir duma masa masa laku manaa laku mati lepode mama mi tueya, ami tue sampe sakarange, laku tue tue laku mama maninggal laku au tue, au hidop ima laku aae laku aku bapa ma ihidop tue laku aku aau, aau pertama ma me keu dikota, apa kamina ma mikeu dikota, ipudi merue laku musia arab ma, tue tue tue tue jaga mi kartu, mi kartu alama kami riya ani aa nikome, keu keu laku aku ba, meurus mana. La aku badang ina sanang, au hanu subu siu, au ninu te sanang sanang <hesitation> au una aku eseta, aku aeseta peduka ma laku wiriki wirika, laku awela peduke adipito peduke au loko loko, aku anau maduma carita iko hiama, wasaladi ma au wasedi au tanahi, au ou lei utanu ma riya nala awala hola riya nala ipaledi, supaya aman aman laku iter itua hidope torana me tolon tola me, kamina ma au hidup koi koi ma awale lai laku aku ba, laku aku mama, laku aku aai, ami hidope ma susah, aku ba mepuna lawaii. Akami riya ami aa mi raa kasibi, miraa ure, miraa inanu, miraa kastela supaya ami utana riya ami hidope, jadi tue ma, awale lai ma aueu skola lei, ai lei rikeduma au lena, setiap subu ma laku au lena, au lena ma, aku kamana nu ma jaga huni ka hawale hatu kele, ha au lei au skola, lore, skola toti laku hulenae, au lena lahale baru au latu kele, lae wale lai oras tidu e, jadi au loko loko laku aku ba iter riya au, paina puna seme, lebe bae tua nole telawai, laku ora oe telawai, laku ami hiu kasbi ma laku ami aine, ami anu ki kasbi dihuri ami anu ki kastela dihuri supaya hutan talaai, wele mama, laku ne aku mama adi pito ma bagi inakau lete taiyanu paleng intola ma itene nale weidu ale latena una. Undua wale riya gorenga laeng akaeya tapi tabole tedukea pake usa na langsung, supaya jadi ikata wakaane, laku aru eue adipito ma reeu laku padi tana, laku au tana tasi, laku aidu, laku au tana ina ae laku nahale unaya, laku dapate. dapate ina naaldi laku meudi laku aku mama mehutua, mehutua lolouri riya lohor sah, supaya mana gorenge, goremg ene alaku loko walau kasbi, laku mamau ma apea laku aku mamau loko laku mama laku mama, me carita kamina kamina ma, kamina ma ami, ami hidope ma paneka hihi, susa, putidala amina ala, ala ma dengan sesa dengan sangsara supaya eso lusa ma nakaimi ma, nakaiee imir pikiri nahalee, <noise> Keu keu laku ami pinda lehinae, ami laa lehina ma ami tue, lehinae lehina rikedu, aku ba mana wale mana aa ma, mati sepindae matinu matir duma masa masa laku manaa laku mati lepode mama mi tueya, ami tue sampe sakarange, laku tue tue laku mama maninggal laku au tue, au hidop ima laku aae laku aku bapa ma ihidop tue laku aku aau, aau pertama ma me keu dikota, apa kamina ma mikeu dikota, ipudi merue laku musia arab ma, tue tue tue tue jaga mi kartu, mi kartu alama kami riya ani aa nikome, keu keu laku aku ba, meurus mana. <noise> Mana suratu hiu selaku mau pi ora napise, keu keu laku ami hidope sanange loana, keu keu laku aku ba maninggal, aku ba maninggal laku hudisie au matee laku aku aaaii, au aa ma laku mati au sakau di du mama, tamata okawenu, tau meteu soko au di duma tausa, au usaha laku au oune, au eue ususr usia rima, au eu riya nala, nadiu nadiu baru lahola, au laihola karena awalae mati, riya naulau laa ei, laku au hidope, ini hidop hidope laku au tue ma, tue laku au sie karupa masa lehina laku kaweng laku ma, kaweng laku ma aku dape aku ana uma, kuanau e kuanau mama laku tue negeri duapentola, hidope ma sanang sanang laku, aku aa uma aku rupae, aku rupae ma, amir hidope sanang, laku matir sanang laku aku rupae siu sampe sakarangi.